أكيد في فرق بين الثقة والإيمان. الثقة عادة تكون في شيء ملموس أو شخص معين. يعني تتوقع منه شيء وتكون متأكد أنه بيصير. أما الإيمان فهو أعمق شوي أنه يتعلق بشيء معنوي أو قوة أكبر. مثل الإيمان بالله أو بالأشياء اللي ما نقدر نشوفها إيمان يعتمد على قناعات داخلية بينما الثقة تكون مبنية على التجارب.